أنا آسف على إللي صار، سامحني على تصرفي، أنا غلطان وما كان قصدي أزعجك، أنا أقدر مشاعرك وأتفهم إنك زعلان وأنا أقدر صداقتك وأبغى أحافظ عليها، أنا آسف جدا على إللي صار أمس أنا غلطان وما كان قصدي أزعجك بكلامي، أنا أقدر صدقتنا وأبغى أحافظ عليها، أرجوك سامحني وتقبل اعتذاري شكراً لك.